Muna zara lina waya vurkhu da waya tamuma damai waneki mun mɨn zara lim mun ka minda bula lim ampani na waya kajika.